בַּאש נַרְקְבּ שַקָּה דְיַאל אל-פוֹרְנִיטוּר בְּחַאל טַאבְלָה לוּ חְזַאנָה, אוּל חַאגַ'ה קַנְקְרָא הַקְּטָאלוֹג מְזְיָאן חִית פִיה כֻּלְשִי בְּחֻטְוֹת, קַנוֹד הַאדוֹת לִי מְחְתָאג מַפַּק בְּרַאגִ' וּמִטְרַקָּה אִלַא קַאן דַּרּוּרִי קַנְבְּדָא נַרְקְבּ גְּזְء בִּגְזְء, קַנְשְד כֻּל חַאגַ'ה מְזְיָאן בַּאש תְּכוֹן תַּאבְתָּה חַסְס תַרְקִיז וּמַאשִי תִסְתַעְגֵ'ל חִית אַיֶה חְטָא סְגִ'יר קַאדֵר יְפַסֶד הַחְדְמָה כַּמְלָה פַאש קַנְכַמֶּל קַנְחֵס בְּרַאסִי פְּרַחַאן חִית דַרְת שִי חַאגַ'ה בְּיָדִי.